Lawareng axau yesen ya ila jenny, jenny bixa, a ya ti manman lasu, mi nu gu mo, ma nugu mama mi no yaya, mil maba ya ga xale itan, geti um se xale tile i tan aba ma ge ga se la maman tile. Sol nagem pu xolot geta manman tia lokobel, xobel durima, tile pan buk. Yaya iosep tila matul atia ma ma tiga asaiti, asait alenxi mo yaya lulung, ma ya xa bula, yaya emos tiga asaiti di ngali di ba xale tile, la papali tile lapala pan buk, ga asaiti di nawe gim la mula bala buk naba xap, axap axau nawe ya ba met. Lowas di se mula di ga se xale <noise> di sebula la sin leng papano delu ga la tataxinai yaya tamat ta manman cha ma ga suk nonga <hesitation> sai oli o ga suk puchaxi abia xolot durima, lapala pan buk o talawa bia xolot di se xa lala ngali ningning tia amusili xan tino ila yaya. Yaya iosep tamat tinalxe ma ga eses mi xan xan tino orong sin no dan leng. Ok sin nugu tino ya xosora nugu no tinaxa malen, ya adi no chi dokdok lan sunday school, women's fellowshi, ya xa manman mi di. Bia xa bula anai no aina ul ma no tamat taman xadi no tino, talawa nugu chi a met ya ga la manman lokobel, ase nan alua ina met abala xa tase eses taman ngali xalxale mi sin lalbir sin yata ta porokli aya chi tase la. Ase xuk mu nugu chi tase manman, yesaan ila oigen wandalu schulze, gelu mu gelu se manman mi no yaya ox sin no tinaxa ya ta xa xos xo sara, talawa ya xosora no tinaxa malen axu, sunei no, sunei no luxal sin no ina man awatwati ya sin abala eses o biaxa bula ngali xosora no mirmir ina no mareng. No nian matmatul sin no ninat <noise> bia no tinaxa ya to xosora o ya ga lo asinxan bula no aina ngali di ba, di ba chiga ian abia tino bula ngali xosora abia lolong sin abala pu xolot ina, ina matanyas ya to papare mi gim, ya san ngali nagim tinalxe na watwat sin orong laba, ya polo ngali gina nanan gomsa sin orong, talawa no leng ase watwat, tino ase watwat, gil a nanen no mareng a chap chap mu lan no maten gita. Ya san ngali num adodo na cho sin orong, orong laba, xan chi tamat, ma natanua pat ngali gita ba lasi abala ineses ta we atala we u mu orong sin no dan leng, axap xa sel bula sin abala no neses sin abala no leng bia mu.